<hesitation> dingaha re ma caru ngaha ma <hesitation> ma hanu poda ni ra ndawi dou ka rasa ka mgaha mangge mada ku de wungas skola ntoi na wara ku guru ngaran de ibu sumarda nggo toina kau kain hanu <hesitation> hanu tana'o ede re tana'o mulok kayaknya mulak ntoin de kau bu sumardan de ana dohoe hari sabtuk nggahi na hari sapatu ta ndawi kabua ngaha mena ta kabua ngaha au ngaha has daerah ndai re nggahi na deiyor ngaha hasa rasa ndai de ahirnya kabua ngaha dera anggota re ntoin weki re ntoi na ica kail usu dua kaila la edo tolu kaila ucu upa kai la ne pokonya doum mpanga ncau ni tiara dou taho rau sih de kabuar ngaha kabua ngahan ntoin de unga sanawia re kabua ngaha kabua ngaha re de ngahar kabua ntoin de mangge mada mi <hesitation> mangge mada ede re lao weha si hanu lao weha ade kalo ka ntoin deni weha de kalo nggori ede weha kawuntu kalo kawuntu kalo ede re nggahi mu Mar kau kaim sia doho lao weha re nahu bol usu lao weha ra lao wehar ka <hesitation> lao mpangak ceritan deni lao mpanga sura di ndawi kai di ngaha re lao mpanga ra de teka lalo raba dou ka aka nggaron de eda lom dou de cocom dou re sukur waur raka si hanu waur raka sih kawuntu kalo re suku waur raka de coco ram dou ni coco pala raka ronggar aka sia doho bau ipi kai hompam sodi aom sia doho de biasapa ni nggahi ku hompar cocom dou karna ra weha kawunru kalo re ede ni sura di <hesitation> sura sura ndai pae nggahi reni nggori ede nggahi mu kabua ra ngaha re mangge madak ngara na <hesitation> mangge mada kabua ngaha tosi ka toto'i mangge mada re tosi tosi tosi mangge mada re kawuntu kalo re campo labo uta janga campo labo bawa lainar caru ngaha ede rai sanawia nggori ede tabai ra la usus de ma daba e ipi ni <hesitation> kau kaim dou tabai sato'i sia na tabai lok sapingga auk aon dambe lainara mboto tabai aujak tabai kai sa <hesitation> sapinggae cua nga'u lik angi le re nggahin ain kau kabua andou ede na ngohi nggahina aina kabua aina kau kabua andou ede na wowa harus kabua kum doum raso iyo aina paresa raso sih nggahi ku yang penting kabua di ngaha guru japa ndai re Dokaim si ngaha ngaha japa ndai reni nggahi ku na nilai pam guru pede na mbei pam guru pede nggahi ku nilai re ede ahirnya ngaha podam guru de ma paling bona kabua ngaha re nami lalo sih alu jam kabuam dou ma wowa kabuam douma <hesitation> sgala macam lah ma ngganggu ma sampu re ti bunen yang penting nami re kabuam ngaha mu karawim ede edepa ntoin de mangge mada paling ca'u podak ni ede pa hanu reni cara ndawin de ede pa